Nako biasa manege o gumuru de idisi manege ima akana manga wola manege ona ka gota ma saoko ma sago ma ceceke de okia ngusumu ngusumu de soka soka manege ena josi teke ke josi tongomu ino aje ona ja akana manege dema tonaka madei supaya ima teke gocoho wa manga kia manga wola jomasgakana manege nako oidisi de gumuru sokomanege.